Wabe ro ta'ara ta'ara ho a sununɛ a we di wɛna a hɛ wɛna mu yi ha wɛna to mu si bri oro biɛ mayɛ ba ba badan wa nidan yawe hɛra bobu'a beɲu wɛ na a sirira mu be um a bun wabe ma ho ta'ara ho ta'ara yan a mu be beso mube beso muwe we yan